Kwezi ngasahenu ahathuli ngomwathawuni mwenu thukakolesaya esente sinene eriwulha ebyerirya kundi wukathu wukasangana wukalya abuli kyiro kandi abuli kyiro wukahulhukaya esyasente. Ingye ngingye nesente esyangahulhukaya okwabulikyiru ngahulhukaya siringyi ngumi ithanu kyekyiru kyiwuma so omwakwezi esyangumithanu ngana hulhukaya emithwalhu eyiringa abiri nithanu. Syesente syangakolesayaku ngawulha mwebyerirya omwakwezi kughuma kusa.